Ambitsiuun vai sääne, uhkus vai sääne, avvuahnus om muidoki tähtsä, ku sa tahat määnestki kõrdaminekit eloh. Et peris ilma ei saaq iks.